<laughs> Raha ohatra hoe a <hesitation> fifandraisana a <hesitation> fifandraisana kivà ndreka fahitako ananjy mety miresaka mi zareo, zareo raha manana ny fiteninjareo, fa rehefa raha de ohatra hoe a <hesitation> tonga i fotoanan'ny viavy iny, de, vavin'ny kivà iny de a <hesitation> mifamofompofona zareo, de zareo mifandary fofona hoe <hesitation> fofonanjareo de indraindray koa zareo, raha ohatra hoe fofona kivaha mbola tsy fantanjareo de iny mahatonga anjareo le miady tampotampoka reny.